I pinapo, mei mat ta tahiloun ta boboak, ne mei mat tu les ta boboak. Kove kaka me na mij sia mij poaj te boak na tahiloun bete rurei e nu luma, bete rurei e na mani roi, bete kaj se na u tasi nah, bete pias a no. <hesitation> U sulu has jiu les e la nitoa si ua ni ias te e ka ua na poaj turu les e nah, la nitoa ni ias. A mij luma te ka ri sukut ni kotolan te sukut ria turu tasi, <hesitation> u les e mol pipias a no tara min luma tariru. Tara poaj tara a jinalup, a roi e tuan ni a <hesitation> ragin ri bukun a luma, kove mei notoku ta sia ta poaj te natei sila ua goan, ta-tara poaj tara jinalup ta natung ta sia ta katun. A mini-mini roi te ragin wariru, ragin boi er te mei ua no ta katun i tara min pal te ragin sila wariru. A min poaj ri yowan has, a bes e tuan ni boak a nu kova <hesitation> lam e nen se nam a mij ka te tuan ni sep se mu lam, lam e nen mat mui tara tasi, te haso ne na ien, a mini kesa, a walap na sah te <hesitation> nen e mua lam i tasi. Te mei mat ua no ta kanen, lam e horong notoku si nam. Ka me na uel, pias er <hesitation> u katun, bete nen er, a long has, tuan ni na soh si me mu lam. Kar a miji mes a miji kanen te tuan ni sep e moa lam bina hulung, tara poaj te mei ua no ta kanen, lam e kui hamas e nam a toukat te sisip i ria be lam te sep e nam a mij kanen te tuan ni pat e mulam tara hulung. Lam mei ta tuan ni mei mat u A mes a hapal tamulam e ka ke mer a miji-miji rikirik be ru te na hihol ria tara min-min-min sto, kova lam a hapal lam e sep notoku se mua sah a ka te-te tuan ni sep mua lam han a pinapo, te toai sila mu a lam. Lam e ngot e nam, lam e tuan notoku si nam te pil toai sila ua mulam. Poaj tara bes, lam e jimou e nam a sah a ka te tuan ni toai sila mua lam. Lam e la si mu tara mes, <hesitation> tolak ni sung si nam tara mes, lam e la mu tolak ni lui e nam tu hitaguh tere seh ne seh tamulam te ka ria han a tol, jea hapal has na tol, lam e jimou nam, lam mei ta tuan ni ka kuku u. Kova sia ka elam e, ka pal a kajen, elam e huas notoku si mua tara tasi tamulam. Iau te <hesitation> huas mua lam na mes a ka, tara han a tol, lam e ka notoku si me nam a mij pal te tuan ni nen notoku si mua lam.